Ho anahy izany ilay ilay sandwich ohatran'ny tsy tena sakafo e. Ohatran'ny hoe goûter izany fanaovana anazy na hoe tsy haiko. Fa aleoko lavitra sakafo, ohatra hoe ilay salady salady sezara na "salade de pâte", ohatrohatr'izay izany raha sakafo.